Nekan non pájaros kichiwa inido de neka de hojas, neka tot- kichichiwa ika nochi hojas ihkon ktlaliah iwa para ohpa ktlalia iwebitos, para manacerokah. Nekahtlalia inido ikuapak se árbol, kipia imanitas fuertes para amo ma yawi ma wetzitih, o a veces kakahki nohk nohki palos ke kateh ihki o siamo ipa plahtas o algo así. Neh nihpensarowa kichichiwa ikuaka para neka keh se animal amo kikua y neka iwebitos, para amo kikuali. <noise> Ka semi nikitak se nido okatka ipa piso pero neka iwebitos ohpa okatka ipa inido, pero amati siki webitos okatkah abiertos, yoyahka yowetzitoh ipa piso.